كانت السجغة تحكي معاهم وتشرح عن معناتة مع الناس واشون عتعيش زمن الجفاف صاغ عليها واشون طاقت تعبغ من عندو واشون كم مرة غادو يقطعوها وهيا ظلت ثابتة مكانة والرياح اشقد ودتا وجابتا وظلت ثابتة بمكانا.